சராசரியாக பெரும்பாலான மக்கள் வாரத்திற்கு. ஒருமுறை அல்லது இரண்டு முறை மளிகைக் கடைக்குச். செல்வார்கள் இது ஒரு மாதத்திற்கு முறை என்று. மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது குடும்ப அளவு. இருப்பிடம் மற்றும் உணவுத் தேவைகள் போன்ற. காரணிகளைப் பொறுத்து ஒரு ஷாப்பிங் பயணத்திற்கு. சராசரியாக முதல் வரை செலவாகும்.